<hesitation> Misy karazany vinaigra, ataontsika hoe vinaigra fotsy, de vinaigra mena de fomba fiketreha azy am'sakafo ataontsika hoe la- aharo lasary manga na concombre na aharo salady de afaka atao am'zavôkà koa izy regny atao lasary zavôkà koa. Misy avantageny zany regny afaka ampiasà maro karazany amin'ny filana anazy lafa miketriky. <noise>